Kun kal toa kal le din geima le geima, in boi la, ka hun kal toa geima, ka fele tu gejo bil en kim. Eti ma in ipetian nang siyem tu chakha, shem asaber la, <hesitation> aram le afel na zong masala, chu ti chuan. Ima lam kon chu, anau en le yang <hesitation> di hi, geng shi do na ne. Kun kal toa geima chuan, anui te boi lu zale meithe ya, ama e ro chu, ama gany meo siye. Ado ba chuan men rin don di ge shi chie ya, chu tu boi na ne yi do men, ka hun le rung so chu ka bong don anui.